மற்றவர்களை பாதிக்காத வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. ஏன் என்பது இங்கே: ஒன்றோடொன்று: நாம் அனைவரும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளோம். நமது செயல்கள், எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும், சிற்றலை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மளிகைப் பொருட்களை வாங்குவது விவசாயிகள், டிரக் ஓட்டுநர்கள், கடை ஊழியர்கள் மற்றும் உணவை உற்பத்தி செய்து விநியோகிக்கும் நிறுவனங்களை ஆதரிக்கிறது.